E kelepona ana ʻoe i ke kamanā kamaʻaina i kou kaiāulu i hiki iā ia ke hoʻoponopono i ka puka ma ka paia. E noi aku ʻoe iā ia ʻehia kālā no ka hoʻoponopono ʻana i kēlā puka a ʻehia kālā no nā mea pono no kēia ʻano hana.